Ny haiko amin’ny fômbafômban-drô Zapone àby io, i lamban-drô ataon-ndrô kimônô àby in̈y. In̈y baka lamba tiradisiônelin-drô baka izy in̈y. Ataon-drô ze zin̈y koa misy misy raha mandalo, raha spesialy mandalo amin-drô in̈y. La fety mandalo in̈y zen̈y. Abaka iô amy zay i fiarahaban-drô zen̈y koa zen̈y <hesitation> bôinina ze zen̈y fiarahaban-drô ndraiky araiky ze.